oyi va Kolonbi Kolonbi nɛ a amerikɛn-na tun doso ho kontinan amerikɛn tun be ɓa wero ho badeza-pɛza ho a ho pla nasiyonal nɛ ɓa curulu we we'a um ɓa ɲan da wiya cɛnu ɓa da ho namasa a wara be curulu ɲan